Amo aiki gir ana pa̱lti go kolti zhir ka̱ ɗe ilgwe dipa ana pa̱lti wu ka̱ da̱mti gi ga̱ ba gyazi wo ilgwe a hinya yak ambigo yeka ɗe kolti zhin suk kiwu yek ka̱n ana pa̱lti kumɗe watla̱n pi wugo a ɓul zhin a kol zhin iya lugwa nda̱lti gi ta̱lewu ambi ilgwe depa ma nguki a mi suk kili gini suk miljiwu, ko kuma nak kyo gwe a piwu, ilgwe shapa mal, suk kol gwe depa a wulsi a wuti asa̱ wut mil kumɗe sa̱ wut millugo apa sa̱ kiɗi sanna sa̱ kiɗi wugo asa ci cina na̱ wuti mil kangwe ɗepa ba pa̱l nal abubuwa iwe dipa ni cinawu ko bukati gwe ni cinawu na̱ naliwu ilgon mbiyi de gwe ba pa̱li ka̱wu akangon a men wulti gwaska ko biki gon ka̱ tuli mawu mago ba man kan ti gon a mboshti a pa̱l ilgwe ni cina wu na̱na li, kume gem a kunta̱ mti kolti xhin gwe depa ana kolti zhir wu sabo na̱ kolti zhin yek de ilgwe depa a hinya ya mbi na̱k geve depa ana dla̱mti wu, so ba kol zhir ba mbi ilgwe ba nguk suk iyalai jini be se atli nya ase go a’a ilgwe ba nguk wu ni daso̱ suk saura jwasa̱n kuma kolti zhin ta̱miɗa hwabi, lugwe ta̱mi bigo yek de kaga kume ilgwe ba ngukwu ni dawu ga̱ gin dena̱m. Ba koli a gini gon saka tulti a mbi ilgwe depa a kolluwu a na ngukti suk <hesitation> mil gini to yame na̱ ilgon kowoni ilgwe ana pa̱lti depa ba mbi wulpi go tantu got wulpi giwo yek di a-ana wulti wul ilgwe shapa wul zhimi sa̱ ka̱n yek ka̱n – awul nigge apa a wul lugo apa awulka mal ma̱jwe dipa sosikɗe ma̱n wultiwu. To ilgwe depa asali a ne pa̱lti wukgu a tlili ya pa̱l wani lushti gon dlunti so ka̱m ama ilgwe shapa gwot wulp go ana gwot wulpi, kuma gem gwot wulpi go ta̱mi bi hwaɓi i’e sabo na̱ a ngwe na̱ nda̱l ti gini laka̱l cinsa ten ngo tigwe a na ngotiwu. A kuma a yen cilti ka̱ kan, we da ili nima la̱t wu, kullum o da̱n na̱ hi la si a hinga a kan wul toti o da̱nga ma̱tlti apa a wul wakuɗu suk woo sak guja suk itla suk ngum kap ilgwe depa de mbinɗe ta wuli gwe depa ga̱ wul zhin ka̱wu awuli a wuluga opa a mbi ilgon adani yek ɗe ilgwe depa amago apa ambi, a-a nak kum kangwe nak iualai ji a nak kum ta̱nti danti ga rayuwa girasa̱n wu, so aganu ni ilgon ko woni aiki gen depa ana lamti da ta man mbiti go to aiki wo a pal lishti so ilgwe depa a go bi go yekgu, amo kolti zhin suk sana’a. Ta̱mi bi man da̱nti gini <hesitation> kin gaa̱ gi de wai ta mbi aiki ga̱ gobnati ko wani ilgon di bamso a’a alami tambi <hesitation> wulpi gwe depa ba da̱nga wulti anata wulti ka̱wu a mo ta̱mi bi mani’i kawai de kolti zhin se wulti suk wulti ka se kyo ilgwe depa amao ta̱mi ɗa ten mbatl giwukgu ko kuma ilgwe ana pa̱lti na̱k ninge wu. To go yek depa ilgwe depa alak cina ka rayuwa giwu kuma ilgwisi ta̱mi bi i’e so yek ka̱n kulum wani ilgon niɗa gwe depa a lak cina ka rayuwagi bo illa ta yen ta bunkasa hiten tantu gwisi ka ngwe depa ili a ta̱ni bi amasoa kum ta̱mti ka̱ da̱nti gi go rayuwa giwu so an yek ɗepa ilgwe depa ni cinawu, kuma yek a lak cina ka̱ danti gini na̱ na̱k gwisi ka̱-ani ma ɓatlti wulpi lulishti mil jini mil niɗa wonti gwe depa ani sima batlti wulpi lishti wu, a milji la si. Si shida gwe ɗepa ani si ma batlti wulpi lishti wu kakshe gwasa̱n niɗa ta̱ɓa lam pakti a-a ma̱n kopti gvas niɗa pak suk yen kali gwe ɗepa ta̱ nida gwe ta̱na lamti ta̱s pakiwu, to kep na̱ na̱ ilge na̱ kolti zhimi si na̱ nak kasuwa gwe ana pa̱ltiɗe awuli a wulka̱ wu na̱ nali ka̱n arisi ma balti lishti so woni tantu wulpi gon ni ɗa̱ɗe. Gwe a teted dabam na ilgwe a dla̱m wuso kyo kolti zhin se kasuwa gwe ana pa̱lti wu ga̱ wulti suk wulti ka̱wu ilgwisiwo yek ɗe ilgwe depa na la̱k ka̱ lubi giwu so yek ka̱n agode.